ମୂତା ଡିନର କୋ ନାସତା ରଖାଈବା ଅଲେ ଜାହ ପସଂଦ କରଵୀ। କଲେ କୀ ମୁତେ ଅଂତେ ଠୀକ ଲଗେ। ଆର ନାସତା କୋ ଡିନର ରଖାଈଲେ ଗଣ ଥା କୀ ଇସପ ବଣୀଯା ଥା। କୀ ସକାଡୋ ସକାଡୋ ଇସବ କର ପେଟା ବରଜୀବା, ଦୋପାର ଭୂଖାଯ ନହୀଂ ଲଗୀବା। ତୋ ହେଲେ ନାସ୍ତା କୋ ଡିନର ଟାଇମ ଲେ କେ ଲିଏ ଜାଓ ବେସ୍ତୀ ଥୀ ବାଦ। ହେଲେ ମୂତେ ନତେ କରେଂ। ବାଗୀ ନାସ୍ତା ମସ୍ତ ତୀନ ଲେ କରତେ ରହା।